देखो सा हुक्म जानवरा में भी इंसाणा यू भावना तो हवे पर <noise> सारी वासी की वासी कोनी हवे। वाणे कोई मारे तो वे रोवे भी है और कोई प्यार करे तो वे प्यार भी करे। <hesitation> जैसे कि टेगड़ा मनका ने देख भासे भी है पर वणा हु प्यार भी करे। और जानवर वफादार भी घणा हवे।